نحب التاريخ، هذاك علاش كي <hesitation> نمشي نشوف متحف نمشي نشوف متحف تاريخي، مذابيا العصور القديمة برشا متاع ما قبل الت-الميلاد، <hesitation> يبدا فيها الفسيفساء وال-التماثيل هاذيكا بالرخام، <hesitation> يحطو فيها الأدوات اللي كانو يستعملو فيها، ال- المنحوتات، الحاجات كيما هكا الرسومات القديمه، تعجبني برشا.